Yo me gua anga vatono yo me long mo pu me no huk, yo montong yo mo kae pe gong mo poi anga ma niu mo momi. Harek tan tonga ta nae di loi. Yo kame lang mo gua, mo sua poper a vatono sona ntonia sona no viso yo nga lone, del anga mone sisie mo va ka bu yo mo ro mper alo pukanga sona gua komla yo katamui mo ro mper. Lalgua yo tiou alo ndan sona ro mper sona tonia yo nga lo nuye sopu na viri na ntonga na ntanga lone bale sona mom ayo sona pu na bindie hermbi yo sona pu na vanging vanging hermbi yo song nging. Hermbi yo me ripka yo lo ne vanging anga kem mo kokon sualeng alo puka na hermbi yo son nir son so yo mo va son long mene yo a intanun sesa dum mosesa vanging sera in e roni ko sona puna long no di tisan long yo ike tin to va yo tantanga lo nde ikem ta huk kem ta va le kum pe tisan nir son long yo e kum ana ye va sona ntonga na nai mene di. Anga lo negua ning anga yo me gua yo me ripka vam e hermbi yo ma yo mone pultomun anga geditena yo son nintonga son long yo ike tin tova peyo sona mun tua di tantonga ge hermbi yo kemta tonga lo leuro kem puta kin e gom ai kem, kem ta tonga ni ma talo bale kem ta pu ta viri kem ta tonga ni ma talo bale kem ta pu ta viri kem ta tonga ni ma talo bale kem tapu ta viri kem ta tonga kem ta ler tanir marik lo moning mo to leuro mo kem.